Wima. <hesitation> wima unhabata a hetel jamano mo, gñόb ndaani. <hesitation> Ta biñaŋ bimooni ma gima biñaŋ ngiisti bommu, ge fana boonji ngi braa biñaŋ ma, ge gdaatu ge ŋatu.